Muzo, ittəz, táaz, nazz, gbanaz, ɓámbuz, gbansa, samsara, piti muzo, kómna, komna ná muzog, komna ná ittəz, komna ná t taáz, komna ná naakəi, komna ná gbanaarei, komna ná bambuzo, komna ná samsaran, komna ná pitim, muzo, zur, zur na muzok, zur na ittəz, zur na taaz, zur na náz, zur na gbanaz, zur na bambuz, zur na samsara, zur na piti muzopa, zur ittiko, zur ittiko, na muzo, zur ittiko na muzo na ittiko na taaz na bambu ru, naa gbanaroi, na narkoi, na samsarai, na pitimuzo pai, zu gbanarə zu ittiko, zu itiko na ittəz, zu ittiko na taaz, zu ittiko na náz, zu ittiko na gbanaz, zu ittiko na bambuz, zu ittiko na samsaara, zu ittiko na piti muzo pa, zu nare, zu náre, na muzo, zu nare na ittitəz

Zú gbansa naa ittisə, zú gbansa naa taaz, zú gbansa naa naz, zú gbansa naa gbanaz, zú gbansa naa bambuz, zú gbansa naa samsara, zú gbansa naa bam, zú gbansa naa samsaara, zú gbansa naa piti muzo, zú samsara, samsara naa muzo samsara na ittizə samsara na muzo, samsara, naa naz samsara na gbenaz, samsara na bambuz, samsara naa gbansa, samsara naa gbansa, samsara naa pitimuzo pa, pitimuzo pa naa muzo, pitimuzo pa naa ittisə, pitimuzo pa naa taaz, pitimuzo pa naa naz, pitimuzo pa naa gbanaz, pitimuzo pa naa gbansa, pitimuzo pa naa gbansa na samsara, pitimuzo pa naa piti muzo pa, mul.